Nana'ak yang murah ndia nok mantolo tempe terus ado hijo noka bayam atau kangkung kalo mantolo ndia sumber protein yang sangat malole dan Ita hapun nai be-be terus tempe ndia boe kaya protein dan gampang untuk Ita taon terus ado hijau ndia boe kanu ini vitamin bauk a ma mineral sangat penting.